N’òpira d’arti si po diri bona si è fatta cu maistrìa, si dici qualchi cosa ca tocca l’arma, si porta novità o fa pinsari, si resta dintra la menti di cu la guarda. Si n'òpira d'arti havi tutti e quattru sti caratterìstichi, allura si po diri ca è un capulavuru!